Akana nge weci malabu nga zhijɛ nu wana ata mudu iyi hui nene mana ma nda i shɛ zhe mo suhotoo eshe go suhuto eshe mi zhe ma pana mawu nu nene shɛ maa a njɛ akana ngɛ peni ay nu n iyi shɛ maa a njɛ ma shapa ne mi goundu nene shɛ uwe zhe ma bɛyana yinene nge eri ma nda kwo name hwe ya yaje nengege no ofwo iyi nene je fuu ya ‘yajɛ ofo na shɛ we ma mob u kono ya yajɛ iyi ke she we ma moshono ya’ yajɛ kaa nene shɛ ule ma maa ma vwa n nata nzhe ma nda ye bani a pata n zhe mbiyana ukpo gu gam ana ukpogu shɛ hwo uzhimɛɛhwo uzhe shv na zhɛ iyi name ma nda sasana shɛ ge ben iyi heri nzhe ma banɛ ma nda shu walu nu vugwa gana na shɛ we ma butu utu bi zhinjɛ lapiya hyiheri lapiya ganana abu hujɛ hulaye nana jita shɛ je te shɛ na ka nana abu jɛ nu kpogu bun a ama bi zhe ba bana ofwo atwa vwe nu ban da bo socino an uwe maa ba bana nu kpogu bi zhe ban da welu nane bush abu twu nu hwana bi zha ba ulahu bu du. Bo hoto no bug ana naa iyi bwa tu holo shɛ? Mbizhe mob iso man izheme na zhe akana yaci rga ye yi nu vugwa ya shɛ ga zasa gondu nga yajɛ nyeri ma bana ma zha no ofuwo biyojilo mi makuba bu ti zhe ta ɗunua tata aza ta hansa gaga hu yina zhe mot u mbuyono ti zhe ta mbiyana iyi eri ma tu ma ti ɛhe tu momo pono nu du a hansa a za nana ata ta eti eritu momo kononu ikenyi eti eritu momo kononu ti yingantaga ka nana nga jeje no ofewo biyojilo mi hwue ya shɛ ya guraua nyeri me gure nu hwe akana nge gure nu hwe zhe ma ku ba ga ba bani gaba sasa yajɛ sub utu heme namane yashɛ ya saza hwe tum bi ya ng ana tu muata uwa maa aka lele mo shomo eshe gana na tu lapiya namɛ nu muanua ya yaja butu yajɛ amɛ tu hantu zhe mo hoto bu hmbe she amd tuhantu bu imbe binjɛɛ yas hɛ nene ge eri man zhe mala su nzhe malasu yashɛ nene shi we be hie zhe mapana bu ahansa uwe maa vlasu ihemelele na nama ne by na aba iyi wama ata ishɛ elu yi nene shɛ ule maa nyeri ma bana ma huba ahwa vwe nehe bi zha bane nu kpogu e bi bukumi u we maa hube kwakwa mbeci ma hien nveci shi nu mono hughwa gana ata o uwe nepo mabana du ama mbata me hien yashɛ ye cimi zhe ma zha tahanu ci ofo okoo na zhi nɛhe megulele neni yashɛ ye cimi nyeri ma shapa yi tusuka ma zha ofo me guleneni yashɛ yecime nyeri kwahkwa ma ma mba gana lele nay a hulani na zhi me gule ne ni akana na nge gure nzha ma na ma sasa na n the mab ana ga jɛjɛ zhe me gure akana na oholobo name duwa mabala meni me hie ga ampanɛ meni zhe ma dula nga dura meni nu vugwa nu wana ata we oholobo at in the mo hulo ma giga na zhe na aba ya a koko ci zhe ma shapa takada mu nda tierce nene nge eri ma shaka aha gem bi na tahada nta nene she wa ma kezhcinji a hansa mmi keni ma yaga iyi tu soso. Gom de atakada tur eta a kaka ni duwa iyi hen in yim shi ma giga yana ta uzawa mau nshɛpi shi tehadu me igumanɛ uwe ma iyihem shɛ zhe ma ala ma rita uta hada mo na a hana nga recɛ takallu mu nzhe mota aza nu takada ta iyi nene shɛ yi ya tundu na amɛ ben yeri du ma shapa du yi tiye ci nge shepi yiti yeci apata erima vaga du iyi ne shanɛ yi ya tundu inene shɛ we mayiri ma utangana nu huilui mu nene zhe mobiyono nene du nge er mo mbisono butu nga reci du lare ko n yer olu mo luloto gonu na alabare at ana binya butu nazhe na aba be akako nyiri jete name ma bana du wena maku lapiya wa atwa hwahwa inene shɛ bi jɛjɛ behieb to nzhaja ma ma bu kuba gam ana yi shɛ gana na iyi zhe tahanu gana ajɛjɛ shɛ gana umuamua shɛ no oho bi zha hie wal agwafana bu njɛ gojɛ ni be nu gana ata ishɛyine nana a banu ma nda nu wan ana aha na na nge gure zha mbiyanu uwa rume ht gamana ya zha yashɛ imbe duwa yashɛ yajɛ a duwa to nzhe mala shɛga apana ne mi nzhe maya aka ngaye atwa vwe butuu butu yiwa hn be hce ii butu butu shiji hi be behie ii ishɛ yi he nana ata mbiya na. Tinjɛ she kuku we maa umuamua namɛ a yɛ yi meye sha ti zha shɛ to hotono an ko eshigi ko eshigi ko eshigio nu ata shɛ ugonna muamuata ui heri ta nda ine te uda ma iyi ba ye ye ya she be shiji yashe be shiji ine namba bizhe be hie bu kana na zhi na zba be ya ga nu ta rume ta pama muwunu uwe iyi name shɛ ma a njɛ uwa aka nene shɛ wɛ ma bizhe be hie a shpa aka cihu mbala ma kodo ugondu ga hwe i shɛ to go to gou nab utu na ahɛ bi meci bo o nana shɛ amɛ yondu ata uwe maa anjɛ u na aka a teni cenɛ zha humbala ko do ɛ zhe sugo kpogunnu rumɛ ata bieri shi ba gagatappogu kwahwa gana ta zabu aka gana to nazhe i shɛ iyi elu nana she we maa bay aga ije oyibo yajɛ ehie roduyo bizhɛ bobito uwe whie na huga labarɛ unama nama njɛ ushɛ yi ke nana amanda du iyi heri nene shɛ uwɛ maa name jita ehie roduyoga iyajɛ rubu raige uve maa ni be be nahuga yina zhe tahanuna cinjɛ ko na cinjɛ tu ga najiriya ko na cinjɛ tu kpogu ko tan cinjɛ ta afirica ga cinjɛ tu gbogu ta twa e shi bi zhe map ate durenu reduyo ata. Bo bito uno two nana abajala ya shɛ cinji cinje tiga ta twa eshi bi ba huga yashe cinji tubu ga nu najeriya ho yashɛ ye temi ni kpeshi cinji tub u nana odu name gana ga shɛ nasarawa state ga bi zhe ba huga du nane numbu pata nu roduya ata oto bito uwana ata ti yerishi ta nama zalu ba ashembire sheshi waname tii zhe to bito na aka nana ye teni cen ta huganazhi jɛ aba dumya sosa na to bito in de to hikokono uwa ma ta kuba ana bare eri ya tene ji name tbe i shɛ yi he nana ata nda nu wana akanana tu hujɛ as ulabarɛ ata no ko du bu bizha biso ya nyabu ma iyi nga huje hwaye maa ana ame roduyo na amɛ a jɛme nana bare uroduyo iyi a hie. na gana yashɛ ashɛ we te shɛ mabu ga huga ije she hwe shɛ iyi nene eti erishi ta gaga iyi heri uwe maa tuna huga heri uwe maa tun a huga unabare wana ata ye bani ba pa-ta akana wana ci nu numɛ bi zhe ba sotulonu atwa allana ta aye yi meye bizhe mbiyana mululu a lululua hn ge ubi leazana bun namba hn ge yibi gazabana bun amba wa bi shɛ bo sotolonu an ibe shɛ unaga bu wa ma bo hotono an. Te hi benenji bam za bulu yue nu kpogu ha, le bu beni uza butu yujz uwouruna butu nu kpogu hy iza butu esep, unu hy, iza butu njɛ tu wanga nu kwogu hy, iza jutu abu panɛ amɛ tuhantu hy ɛhiɛy awo izasaba gana tano, bi zhɛ hieɛh tu ɛnjɛ ugwoje asha yashɛ nu hwana ta na bana ma pece. Ibɛ po ta pana iyiheri nook ta pana ay ulabari du nɛɛnɛ shɛ uwɛ ma uraiy gatu na meɛ nubwa gana ta nau, ti seshi ura’n ga uwɛ maa yashɛ ebibeni nukpogu shapa un mbiyana tahanu to godumo keni iwɛwɛ. Iwɛwɛ ba zha taha nu ri, zɛlɛgu bi hieɛy ogadumo njɛ shɛ kakayɛ uwɛnɛ pa bala mau to kakayɛ ogodumo hiɛy bu awo unyiza go yajɛ kpere, uwɛnɛpo ukpere na wa’ yajɛ yaɛhɛ ebi zhe hwai pece ibepo ba funda pece hwɛ maa kdede laya-o iwɛwɛ hiɛh bu awo bakwuna-aka, iwɛwɛ zhe nu sumwa nɛbwɛ, igɛtɛ bɛɛ zhɛ nu sumwa ta beci afwo afwo ko bee teyi nu guru. Ogodumo na zhajɛ pece bi zuajɛ bee jiteni iwɛwɛ te be umpi nu guru. Nana bwa ya? Bɛɛ hiɛh bu ugun, bɛɛ to ngebu mbishi hwayɛ uwɛ maa unyi zo ga’ yajɛ kpere. Tu! Nzhɛ ma kashika nee mi. Ogodumo keshici be zhe beci afwo nabɛɛ zhɛ iwɛwɛ cishi-o. ibɛpo butu belele naa na bu shepi iyi ni zɛlɛgu erishi nda pece ba laya bi zhashɛ boto ofwo na bɛɛ zhɛ-o. Ishɛ iyi nɛɛ nɛ du oto socino miaug maa ganana ashɛ azha ta hana ta aba mi uraiy ga tunamɛ nu bwa, uwɛ maci aujɛ pece. Ishɛ gonou naa ua to socino miaug. Nazhɛ to socino miaug anabarɛ ganaushwa unaana shɛ ma ti’yinta tu namba ɛzheɛ ma bun da asha kaa shɛ iyi biye-o uwɛ maa abi yɛ le, uwɛ nsaa butu shɛba yenta kede laguma-o ibɛpɛ to socino an uwɛ maa nu rain na shɛlaga undumwa me emeci, uwɛnɛpo yɛu elele na bas hila ga undumwa mɛ meci, yɛu tɛ zhe guma maa ina tebu meci ta shɛ bu meci bi biye bo socino yɛu ibwɛ na tabanu tuna ti teni cɛy heni ti pilanu. Ibɛ po yɛ zhɛ sha wɛ maa nu ra’y ta ugondu nwana washɛe inɛɛne shɛ ma abi zhinjɛ- aguma hu’ɛ gomu bu yajɛ ugondu. Shɛ maa kwakwa bi zhɛ ba’yaga ihwɛ ne eshe-o. Bizhɛ ba’ yaga ihwɛ notu mbisogono, ne kpeleshei, nekpebshi uvungwa zhajɛ, u nwana zhajɛ, urumɛ zhajɛ, ijɛjɛ hwɛɛ. Bizhɛ no sohewnu gondu ya shɛ shɛ wɛ ma kwa bi zhɛ abana ubana bizha shɛ ayana-o iyi elole abinjɛjɛ iyi elele shɛ ya zha tahanu. Na aba inɛtɛ sasana ebi beni nɛɛne abu mbiyanɛ urain bug a na ta bu namɛ to so cino turain ga iyi heri iyi heri ishɛ inɛɛnɛ shɛ uwɛ mabɛ mabɛ shɛ bo socino yɛu uwɛ maa buna kwuba nu uraih bu, shɛ wɛ maa kwakwa baa mbiyanɛ nondumwa mubu-o, bu shɛ duba kwuba na tahanu tubu, gana abanda iyi utogu na ndumwa mu nu bu-o. Nu ganata, ibɛ shɛ ugondu unaa na shɛ ma iyi heri, shɛ wɛ ma kwakwa iyi heri butu yɛ iyimɛ n woto, butu swe meni n woto, awo! Ugondu namba anaa na shegeni shegeni shegeni inɛɛnɛ bizhɛ socino yɛu zhaga hwayɛ nofwo yibi kaza na zha walagu bu. Yashɛ tumwa abi yajɛ uma unɛgɛ zha panɛ bu, uma du inɛgɛ zha panɛ bu ishɛ iyi nɛɛnɛ shɛ raiy nɛɛnɛ shɛ ma abu yajɛ yi bi zhɛ bɛ hiɛy bu uma panɛ bu yashɛ gana iyimɛyɛ bi zhɛ hiɛh bu uma panɛ bu. Yashɛ gana ijɛ-aba fwo nako asuso ututu gabɛ bizhɛ bɛ hiɛy bu uma zhaga panɛ bu. Upwa du shɛ iyi nɛɛnɛ shɛ ma ta nda ni-ihwɛ vwɛ maa yɛu nu-umwamwa. Ya ya ya zhagaga, ijɛ hwɛɛ shɛ tisocino tatahanu ga naa na yɛu shɛ ba nwanɛ nu mwamwa tedure noti socino keni timbi sogono tu naana abanda. Nazhɛ ga naa na ata lashiga atwa ni hwɛ nɛɛnɛ shɛ wɛ ma iyi heri bi zhɛ ba mbiyanɛ butu, noko bizhɛ suyana butu wɛ ma ga zhajɛ nekeshi shɛ wɛ maa mobu mbiyono gonolu-o uwɛ maa iyi nɛ abu yajɛ maa peni bu ineke kaa shɛ uwɛ ma uwɛ ma du kwakwa uwɛ ma higiga hita aza nu mwamwa, inɛtɛ awa iy kwo nu hwunu. Tahwayi, nu mwamwa-o mwamwa Uwɛnɛpo butu butu banɛ nu mwamwa. Nu mwamwa ga ibɛ njɛ shɛpu. Ushɛpu ubwa njɛ cɛnjɛ. Cɛnjɛtaa ta kaatɛ shɛ utuwogbomgbom yshɛ ya. To na mɛ ihwɛ au.